E fahafantarako gne frizidera vata fampangatsiagna hoy indreo, da izy karazana raha fosifosy zay izy io, fosifosy na izy miendrika karekare ,na tektangla, fa gôky be gn'agnatiny gnao, fa mandeha courant, da rehefa velomy courant zany ka ahisy agnatign'gne frigidera gnao e raha ompeagna da mangasakasaky sady sy simba, izay e fahafantarako enazy.